Νναι, πιστεύκω ότι οι νεαρότερες ηλικίες των ανθρώπων εν' πιο εξοικειωμένοι με τα... με την τεχνολογίαν. Εεε.. για τους νέους η τεχνολογία εν' τρόπος ζωής εεε... κάμνουν τα πάντα μέσα που το διαδίκτυον, μέσα που τα κινητά τους, είτε είναι οι συναλλαγές τους με την τράπεζαν, οι πληρωμές τους, είτε είναι η επικοινωνία τους εεε... όσον προχωρούμεν όμως ηλικιακά τζ̆αι όσον πάμεν στες πιο μεγάλες ηλικίες παρατηρούμεν ότι οι άνθρωποι δυσκολεύκουνται παραπάνω με την τεχνολογίαν ή εν την χρησιμοποιούν τόσον εεε στες πιο μεγάλες ηλικίες ααα οι μεγαλλύττεροι εεε.. χρησιμοποιούν την τεχνολογίαν για κάποια βασικά πράγματα για την επικοινωνία για παράδειγμαν εεε.. ή για βιτεοκλήσεις.

Εννά αποταθώ σε φίλους τζ̆αι συγγενείς για να μου συστήσουν κάποιον.

Ε, άμαν έβρεσ̆εν ή είσ̆εν κακοκαιρίαν, εμεινίσκαμεν σπίτιν τζ̆ι εθωρούσαμεν τηλεόρασην, ή εθκιεβάζαμεν κανέναν βιβλίον.

Όι εν έζησα πόλεμον.

Όι εν εσ̆ει κάποιον ρούχον που μ' αρέσκει να το φορώ ιδιαίτερα.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ένα διάσημον ιστορικόν πρόσωπον.

Εν παρακολουθώ ιδιαίτερα κυπριακόν κινηματογράφον.

Εάν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάεις μόνο με την ταυτότηταν σου. Αν είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλεις το διαβατήριον σου τζ̆αι την έκδοσην βίζας.

Ε... Εν έσ̆ει άχρηστον ζώον. Ούλλα τα ζώα χρειάζουνται τζ̆αι χρησιμεύκουν σε κάτι...

Νναι, ξέρω να οδηγώ. Τα οχήματα που οδήγησα εν' το αυτοκίνητον, τράχτορ τζ̆αι μοτοσικλέτταν.

Ε... τα μωρά στην κοινότηταν μου παίζουν βασιλέαν, σακκουλλοδρομίες, αβγοδρομίες, έχασα το μαντιλάκιν... παίζουν χωστόν.

Ε, όι εν αθθυμούμαι τωρά αν με εδυσκόλευκεν κάτι συγκεκριμένον.

Κάθε πρωίν ακούω το Πρωινόν Δρομολόγιον του ΡΙΚ.

Ε.. που ήμαστεν μιτσ̆ιοί η διασκέδαση μας ήταν το παιχνίδιν. Επαίζαμεν διάφορα παιχνίθκια, μάππαν, μπάσκετ, χωστόν, κάθε- κάθε μέρα που εσχολάνναμεν επηαίνναμεν τζ̆ειαμαί στο δημοτικόν σχολείον του χωρκού τζ̆αι επαίζαμεν ποτούντα παιχνίθκια.

Εε... παραπάνω αρέσκει μου να πρακολουθώ μάππαν τζ̆αι μπάσκετ.

Εννά 'θελα να πάω διακοπές στην Ιαπωνίαν γιατί η Ιαπωνία εν' άλλη κουλτούρα που εμάς ποδά, εν' άλλον το φαΐν, άλλες οι συμπεριφορές των ανθρώπων εε... γεννικά εν' ένας άλλος πολιτισμός, που εννά θελα να γνωρίσω..

Ε, αρέσκει μου το περπάτημαν, γιατί για μας που η δουλειά μας εν' γραφειακή, τζ̆αι εν παρπατούμεν, ούτε κινούμαστεν ούλλη μέρα, ε, πρέπει να παρπατούμεν, για να φκάλλουμεν τζ̆αι την έντασην τζ̆αι το άγχος της ημέρας.

Που ήμασταν νέοι εφορούσαμεν παραπάνω τζ̆ινς τζ̆αι φανέλλες

Εεε... την διάλεκτον που μιλούμεν εμάθαμεν την που τους γονείς μας τζ̆αι τους παππούες μας τζ̆αι τες γιαγάες μας ε... αγγλικά εμάθαμεν πηαίννοντας ιδιαίτερα.

Οι τρόποι πλερωμής στην χώραν μου τα τελευταία πέντε χρόνια γίνονται παραπάνω με κάρτες... με βίζες παρά με μετρητά που ίσχυεν προηγουμένως που εγίνουνταν οι πληρωμές προηγουμένως εε... τζ̆αι τούτον οι κάρτες τωρά εμπήκαν τζ̆αι πά' στα κινητά υπάρχουν οι εικονικές κάρτες που γίνουνται τζ̆αι που τζ̆ειαμαί πληρωμές.

Οι πκιερωμές στην χώραν μου γίνουνται παραπάνω με κάρτες τζ̆αι κινητά εεε... παρά με μετρητά.

Εμαθαίνναμεν να κάμνουμεν δουλειές στο σπίτιν τζ̆αι στα χωράφκια που τους γονείς μας βασικά, που τζ̆αι τζ̆είνοι εμαθαίνναν που τους δικούς τους γονείς.

Το μπλε τζ̆αι το πράσινον...

Εεε... παλιά επήαιννα παραπάνω, για να 'μαι ειλικρινής, τωρά πάω κάθε Χριστούγεννα τζ̆αι κάθε Πάσχαν.

Εννά 'θελα να παίζω πιάνον, γιατί η μουσική εν' τζ̆' ένας τρόπος να εκφράζεις τα συναισθήματα σου.

Βασικά εν έκαμα οικογένειαν. Εν' δύσκολον άμα είσαι ένας άντρας μόνος σου να κάμεις οικογένειαν που την έννοιαν ότι οι παρένθετες μητέρες στοιχίζουν πολλά ριάλλια τζ̆αι μετά άτε να εξηγάς στον κάθε αμπάλατον Κυπραίον ποια εν' η μάνα του μωρού σου τζ̆αι ίνταλος έκαμες το μωρόν μόνος σου...

Εεε... παραπάνω λείπει μου να βρέθουμαι με τους φίλους μου. Όσον ήμασταν νέοι εβρεθούμασταν πιο συχνά, ε τωρά πλέον εν βρεθούμαστεν τόσον συχνά ή τόσον όσον εννά θέλαμεν να βρεθούμαστεν.

Χρησιμοποιώ το κινητόν τηλέφωνον αρκετά συχνά είτε για να τηλεφωνήσω είτε για να στείλω κάποια μηνύματα είτε για να μπω στο ίντερνετ.

Ε, τον λοαρκασμόν του κινητού μου έχω τον να πληρώννεται μέσω τραπεζικής εντολής.

Ε... αρέσκει μου να κολυμπώ, αν τζ̆αι εν είμαι δεινός κολυμβητής, ιδιαίτερα άμαν το νερόν ένεν' τόσον βραστόν... ε το κολύμπιν βοηθά στην εκγύμνασην του σώματος γι' αυτόν εν' καλό να κολυμπούμεν.

Εκαλούσα τους φίλους μου σπίτι μου τζ̆αι επαραγγέλλαμεν κάτι να φάμεν

Εμάθαν μας για τον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώναν της ΕΟΚΑ που εγίνηκεν το 1955 με 59 με σκοπόν την ένωσην της Κύπρου με την Ελλάδαν. Εμάθαν μας για τες θυσίες των ηρώων τζ̆αι για τα βασανιστήρια που εκάμναν οι Εγγλέζοι σε όποιον εσυλλαμβάνναν για να τους δώκει πληροφορίες. Για τους μεγάλους ηγέτες βεβαίως του αγώνα, τον Αρχιεπίσκοπον Μακάριον τζ̆αι τον στρατηγόν Γεώργιον Γρίβαν Διγενήν, τζ̆αι στο τέλος εδιδάξαν μας για την επιτυχήν έκβασην του αγώνα που έδωσεν στην Κύπρον την ανεξαρτησίαν της. Μετά βέβαια άμαν θέλεις να μάθεις παραπάνω πράματα αρκεύκεις να θκιεβάζεις που μόνος σου τζ̆αι απογοητεύκεσαι.

Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίννει που μόνη της πώς να αξιοποιά τα δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυον, για να φκάλει έναν αποτέλεσμαν.

Τα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης που παρέχει η κυβέρνηση μας χρήζουν βελτίωσης, αν τζ̆αι έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια στην παροχήν κοινωνικής υποστήριξης, εντούτοις είμαστεν ακόμα πίσω σε τούντα θέματα τζ̆αι χρειαζούμαστεν βελτίωσην...

Αν πω δαμαί σε τούτην την ερώτησην δηλαδή ότι εν ι-ξέρω καμιάν ταινίαν του κυπριακού κινηματογράφου εννά φανώ πολλά αχάπαρος; Ακούω κατά τζ̆αιρούς ότι γυρίζουνται διάφορες ταινίες αλλά εν εξόρτωσα να δω καμιάν. Λάθος μου βέβαια αλλά τούτη εν' η αλήθκεια.

Η πιο αστεία ιστορία που την παιδικήν μου ηλικίαν που θθυμούμαι ήταν όταν ήμουν δεκαέξι δεκαεφτά χρονών τζ̆αι εδιοργανώθηκεν στο χωρκόν μου κυνήγιν κρυμμένου θυσαυρού. Ένας φίλος έβαλεν το αυτοκίνητον του πατέρα του για να παίξουμεν το παιχνίδιν εεε... επηαίνναμεν πολλά καλά, βασικά ήμασταν πρώτοι τζ̆αι ήμαστεν έτοιμοι να τερματίσουμεν τζ̆αι επερνούσαμεν μπροστά που τον καφενέν του χωρκού τζ̆αι είδεν μας ο πατέρας του τζ̆αι μόλις μας είδεν εκατέβασεν μας κάτω που το αυτοκίνητον τζ̆αι έτσι εχάσαμεν την πρωθκιάν.

Ε.. εν μπορώ να πω ότι έσ̆ει κάποιαν διασημότηταν η οποία εν' αγαπημένη μου.

Νναι εμπιστεύκουμαι τους γιατρούς. Αν κάποιον γιατρόν νιώθω ότι εν τον εμπιστεύκουμαι, εννά τον αλλάξω.

Θαυμάζω παραπάνω τον Μάριον Τόκαν.

Εννά 'καταφέρναμεν οι μαθητές στα σχολεία να ’ν’ ευγενικοί μεταξύν τους μέσω του παραδείγματος. Αν οι μαθητές έβλεπαν τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, τους πολιτικούς που τις τηλεοράσεις ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ’ν’ ευγενικοί μεταξύν τους, τότε τζ̆αι οι μαθητές εννά ’ν’ ευγενικοί μεταξύν τους.

Για να κλείσεις ραντεβού στην χώραν μου πρέπει να πιάσεις τηλέφωνο τον προσωπικόν σου γιατρόν, να πάει να σε δει, τζ̆' αν κρίνει ότι χρειάζεσαι ραντεβού με μιαν συγκεκριμένην ειδικότηταν γιατρού να σου βάλει παραπεμπτικόν να... τζ̆αι να πιάσεις τηλέφωνον έναν συγκεκριμένον... έναν γιατρόν που την συγκεκριμένην ειδικότηταν, για να σου βάλει ραντεβού.

Νναι, έσ̆ει πολλούς φίλους τζ̆αι γείτονες που εν τους ι-ξιχάννω.

Τα πιο σημαντικά είδη δημόσιων υπηρεσιών για μιαν κοινότηταν είναι πρώτον η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψην και δεύτερον η πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες.

Βασικά ούλλες οι τεχνολογίες εν' πηγή ανησυχίας. Ε.. το θέμαν είναι πώς εννά τις χρησιμοποιήσει τζ̆αι να τες αξιοποιήσει ο άνθρωπος εε... μέχρι να εξοικειωθούμεν με τούντες τεχνολογίες εε... σίουρα εννά πρέπει να ανησυχούμεν.

Εεε... οι τεχνολογικές εξελίξεις που 'ννά βελτιώσουν την ποιότηταν της ζωής μου εν' σίουρα πρώτον στον ιατρικόν τομέαν. Πλέον οι θεραπείες εννά 'ν' πιο εξειδικευμένες τζ̆'' εννά στοχεύκουν κάθε άνθρωπον παρά μια θεραπεία για ούλλους τους ανθρώπους. Εμμ.. τα ρολόγια που εννά φορούμεν εννά μας... εννά καταγράφουν την ιατρικήν μας κατάστασην τζ̆ ίσως να ενημερώνουν τζ̆αι τους γιατρούς μας. Εεε... στην... στον τομέαν της εκπαίδευσης εεε... οι μαθητές εννά 'χουν πιο άμεσην τζ̆αι εύκολην πρόσβασην στην γνώσην τζ̆αι με τες αυτόνομες μηχανές όπως εννά 'ν' τα αυτόνομα αυτοκίνητα εν θα χρειάζεται να οδηγούμεν για να πάμεν κάπου.

Ε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμμερα οι επιχειρηματίες εν' η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού τζ̆αι το ακριβόν ρεύμαν κυρίως.

Όι εν συλλέγω κάτι συγκεκριμένον

Η πιο αγχωτική δουλειά που έχω να κάμω εν' το μισθολόγιον στην δουλειάν μου.

Είμαι ευγνώμων για ούλλα τα πράματα

Μια φοράν ήταν να έρτει να με επισκεφτεί ο παπάς μου στην Αθήναν. Ήταν να κάτσει καμιάν εφτομάδαν να με δει λλίον τζ̆αι να πάμεν κανέναν γυρόν, να πάμεν για κανέναν φαΐν, έτσι πράματα. Την πρώτην μέραν επήαν ούλλα πολλά καλά. Επήαμεν στην Ακρόπολην, στο μουσείον, ούλλα τέλεια. Την επόμενην μέραν επιάσαν κάτι βροσ̆ές τζ̆αι ένας πελλοαέρας, εν εμπορούσες να φκεις που το σπίτιν. Τούτον επήεν θκυο μέρες. Μετά είπαν μας να περιορίσουμεν τες μετακινήσεις μας ώσπου να μαζέψει ο δήμος τα δέντρα που εππέσαν μες στες στράτες. Έτσι τζ̆είνην την ημέραν επήαμεν με μεγάλην προσοχήν ώς το σούππερμαρκετ. Την επόμενην μέραν που εκανονίζαμεν να πάμεν κανέναν γυρόν ήρτεν νέον κύμμαν ψύχους! Όι βροσ̆ές τούτην την φοράν αλλά σ̆ιόνια τζ̆αι πτώσην της θερμοκρασίας. Για τες επόμενες ημέρες εσ̆ιόνιζεν ώσπου τζ̆αι έφτασεν η μέρα να φύει ο παπάς μου... Με τα σ̆ίλια ζόρκα εφτάσαμεν ώς το μετρό τζ̆αι επήαμεν παρέαν ώς το αεροδρόμιον, που στο μεταξύν είσ̆εν ακυρώσει τζ̆αι κάποιες πτήσεις... Τελικά έφυεν κανονικά τζ̆αι εγώ επήα πίσω με πολλά μεγάλην προσοχήν να μεν γλιάσω τζ̆αι να ππέσω κάτω τζ̆αι να χτυπήσω, γιατί στο μεταξύν τον σ̆ιόνιν είσ̆εν γίνει πάγος.

Που ήμουν μιτσής εν μου άρεσκεν να θκιεβάζω τίποτε. Ούτε τα μαθήματα του σχολείου εν έκαμνα. Τούτον εφάνηκεν τζ̆αι στον έλεγχον. Άρεσκεν μου μόνον να παίζω τζ̆αι να θωρώ τηλεόρασην. Εν' παράξενον; Νομίζω ότι οι παραπάνω άνθρωποι έτσι ένι που εν' μιτσ̆ιοί.

Πιστεύκω ότι οι γονιοί τζ̆αι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν έναν username τζ̆αι ένα password τζ̆αι να μπαίννουν σε μιαν ιστοσελίδαν όπου εννά ενημερώννουνται για τα μαθήματα που εδιδάχτηκεν το παιδίν τους, τζ̆αι τι μαθήματα έσ̆ει για το σπίτιν. Στην ίδιαν σελίδαν θα πρέπει να έσ̆ιει οδηγόν για επανάληψην στο σπίτιν για τους μαθητές τζ̆αι οδηγόν για τους γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα κοπελλούθκια τους. Να τους εξηγά δηλαδή μερικά πράματα. Επίσης, σκέφτουμαι ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων οι γονείς με τους καθηγητές, δηλαδή εεε... για να συζητούν για την πρόοδο των παιθκιών τους ώστε οι γονείς να εν' ενημέροι για την κατάστασην του παιθκιού. Πώς το σκέφτουμαι δηλαδή... ο μαθητής εννά μπορεί να μπαίννει στο σύστημαν αλλά εν θα μπορεί να θκιεβάζει την αλληλογραφίαν των γονιών τζαι των καθηγητών γιατί εννά θέλει έναν κωδικόν διαφορετικόν εεμ... τον οποίον εννά έσ̆ει μόνον ο γονιός.

Αρέσκει μου το θέατρον αν τζ̆αι πρέπει να ομολογήσω ότι εν έχω πάντα χρόνον για να δω ούλλες τες παραστάσεις που θέλω. Αρκέσκουν μου κυρίως οι κωμμωδίες, γιατί συνήθως θέλω να θωρώ κάτι που να μου ανεβάζει την διάθεσην. Τούτον εν σημαίνει ότι θωρώ μόνον κωμμωδίες. Κάποιες φορές που έχω λλίην ώραν ελεύθερην κάθουμαι τζ̆αι θωρώ παραστάσεις ξένων θιάσων που τες ανεβάζουν στο ίντερνετ τζ̆αι επίσης εν ι-ξέρω αν το ξέρετε αλλά παλιά στην Ελλάδαν υπήρχε το θέατρον της Δευτέρας τζ̆αι το θέατρον της Τετάρτης αν αθθυμούμαι καλά, που ήταν ραδιοφωνικόν θέατρον. Ακούω τζ̆αι τούτες τες εκπομπές όποτε έχω χρόνον. Έχουν πολλύν ενδιάφερον...

Αρχικά την τεχνολογίαν χρησιμοποιώ την για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Για παράδειγμαν αρέσκει μου να θωρώ διάφορα βίτεο στο Youtube, θεατρικά, ενημερωτικά τζ̆αι ψυχαγωγικά βίντεο. Άλλον πράμαν που κάμνω με την βοήθειαν της τεχνολογίας εννά κλείω τες διακοπές μου. Συνήθως κλείω τα δικά μου τζ̆αι των φίλων μου. Κλείω τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, τα εισιτήρια για τα αξιοθέατα που θέλουμεν να επισκεφθούμεν, τα μεταφορικά τζ̆αι ό,τι έσ̆ει να κάμει με τες διακοπές. Το άλλον που κάμνω με την χρήσην της τεχνολογίας εν' ότι προσπαθώ να πληρώννω τους λοαρκασμούς μου, ρεύμαν, νερόν, τηλέφωνον. Εεε... Παραγγέλνω τζ̆αι delivery. Επίσης με την βοήθειαν της τεχνολογίας μπαίννω στα social media τζ̆' επικοινωνώ με τον κόσμον μέσον γραπτών μηνυμάτων που το messeger ή το viber, ας πούμεν, ή δέχουμαι κλήσεις που τούτες τες εφαρμογές, τζ̆αι φυσικά στέλνω τζ̆αι λαμβάννω επαγγελματικά ή προσωπικά ιμέιλς. Ελπίζω να μεν εξίχασα τίποτε.

Εν είμαι τόσον μεγάλος. Εν επρόλαβα την εποχήν πριν την τηλεόρασην. Αλλά τούτον που ξέρω εν' ότι τον τζ̆αιρόν πριν την τηλεόρασην είσ̆εν άλλα μέσα ενημέρωσης όπως οι εφημερίδες, που τότε λογικά επερνούσαν την καλλύτερην περίοδον, γιατί μετά εξεκίνησεν η παρακμή τους. Όσον εξελισσεται ο κόσμος ο τρόπος ενημέρωσης αλλάσσει τζ̆αι προσαρμόζεται στες απαιτήσεις της εποχής. Οι εφημερίδες που εν εκαταφέραν να προσαρμοστούν στες νέες συνθήκες εκλείσαν. Οι υπόλοιπες επιβιώννουν ακόμα τζ̆αι μεταδίδουν τες ίδιες ειδήσεις στες ιστοσελίδες τους. Η έντυπη μορφή της εφημερίδας περνά κρίσην, που κατά την γνώμην μου εννά οδηγήσει τες παραπάνω στο κλείσιμον.

Επειδή εν έχω μωρά εν ι-ξέρω τι παιχνίθκια παίζουν. Αν κρίνω όμως που τον γιον της αρφής μου, πρέπει να παίζουν βίτεο κέιμς ή διάφορα άλλα παιχνίθκια στο κινητόν τζ̆αι το ττάπλετ. Εγώ τον τζ̆αιρόν μου έπαιζα με τους φίλους μου πιριλλιά. Άτε να επαίζαμεν τζ̆αι λλίον χωστόν έτσι για αλλαγήν.

Που ήμασταν μιτσ̆ιοί το κυριόττερον παιχνίδιν που επαίζαμεν ήταν τα ππιριλλιά. Αν τζ̆αι ήταν αγορίστικον παιχνίδιν, μερικές φορές επαίζαν τζ̆αι οι κορούες μαζίν μας. Κατά τα άλλα οι φίλοι μου επαίζαν τζ̆αι μάππαν που εμέναν εν μου άρεσκεν καθόλου. Μερικές φορές επαίζαμεν τζ̆αι χωστόν. Μιαν φοράν αθθυμούμαι αποφασίσαμεν να παίξουμεν χωστόν μέσα στο νεκροταφείον της γειτονιάς... ήταν το πιο φοητσ̆ιάρικον παιχνίδιν ever γιατί τζ̆είνην την ώραν άρκεψεν σιγά σιγά να νυχτώννει...

Εν εκάμναμεν παραδοσιακά γλυκά για τες γιορτές γιατί κανένας μες στο σπίτιν εν ήξερεν να κάμνει. Ούτε η μάνα μου ήξερεν. Μερικές φορές έφερνεν μας η θεία της μάνας μου που της άρεσκεν να κάμνει διάφορα τέθκοια πράματα. Τες παραπάνω φορές όμως εγοράζαμεν τα γλυκά που το ζαχαροπλαστείον ή τους φούρνους της γειτονιάς.

Τούτην την ερώτησην δυσκολεύκουμαι να την απαντήσω γιατί εν μπορώ να φέρω στον νουν μου κάποιον συγκεκριμένον παραδοσιακόν παιχνίδιν της Κύπρου, δηλαδή κάποιον παιχνίδιν που να μεν υπάρχει τζ̆αι σε άλλες χώρες.

Πάω σχεδόν κάθε μέρα γιατί ούλλον τζ̆αι κάποια ανάγκη εννά φκει. Εν' τζ̆αι στον δρόμον μου οπότε έννεν' δύσκολον να μπω σε έναν μαγαζίν τζ̆αι να πιάσω 3-4 πράματα. Τα πράματα που αγοράζω συνήθως εν' φαγιά, κανέναν γάλαν, άτε τζ̆αι κανέναν λειξ̆ιον. Η αλήθκεια εν' ότι εβολεύτηκα με το συγκεκριμένον σούππερμαρκετ γιατί να φανταστείτε που το σπίτιν μου ώς την δουλειάν εν' 5 λεπτά τζ̆αι το σούππερμαρκετ εν' τέλεια μες στην μέσην.

Φαντάζουμαι ότι διοργανώννει. Τωρά το θέμαν εν' πόσοι το μαθαίννουν τζ̆αι παν για να συμμετέχουν ή πάσιν στες εκδηλώσεις για να τα δουν. Συνήθως τούτα δρώμενα έχουν ελλειπήν επικοινωνίαν τζ̆αι ελάχιστος κόσμος το μαθαίννει είτε για να πάει είτε για να συμμετάσχει. Συνήθως τζ̆ι εγιώ μαθαίννω το ύστερα που το παϊράμιν. Μιαν φοράν εδιοργάνωσεν έναν παρόμοιον event ο δήμος Λευκωσίας τζ̆αι ανακοίνωσεν το στην ιστοσελίδαν του, που σίουρα εν το είδεν κανένας τζ̆ειαμαί, τζ̆αι στην σελίδαν του στο Facebook. Έπιασεν τζ̆αι 3 like αθθυμούμαι.

Αρέσκει μου πάρα πολλά το κολύμπιν. Παρά την σωματικήν κούρασην ξεκουράζει με ψυχολογικά. Αρέσκει μου πολλά να φορώ μάσκαν τζ̆αι πέδιλα τζ̆αι να κολυμπώ πολλές ώρες. Που ήμουν μιτσής στες διακοπές επήαιννα κάθε μέραν κολύμπιν με μάσκαν τζ̆αι άρεσκεν μου να θωρώ την ζωήν κάτω που το νερόν. Μερικές φορές έπαιρνα τζ̆αι ψουμίν μαζίν μου τζ̆αι έρκουνταν τζ̆αι ετρώαν τα ψαρούθκια που το σ̆έριν μου.

Όπως είπα τζ̆αι σε άλλην ερώτησην, ο τρόπος διασκέδασης άλλαξεν δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα τωρά με το Νέτφλιξ η ψυχαγωγία του θεάματος εμπήκεν σε διαφορετικήν βάσην. Τα μισά σινεμά στην χώραν μου εκλείσαν. Τα άλλα προσπαθούν να κρατηθούν με μεγάλην δυσκολίαν. Προσωπικά εσταμάτησα να πηαίννω σινεμά, δηλάδή εν' ζήτημαν αν τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια επήα πέντε φορές. Πρέπει να εν’ κάτι πολλά καλόν για να πάω να το δω ή αν το φέρουν οι συγκυρίες για παράδειγμαν τζ̆αι θέλει η παρέα, οπότε ακολουθώ τζαι 'γω. Τωρά μια επίσκεψη σε έναν ελληνικόν σινεμά εν έσ̆ει κάτι το αξιόλογον αναφοράς. Εν' όπως τζ̆αι στην Κύπρον τζ̆αι σε ούλλες τες άλλες χώρες, πάεις, αν θέλεις πιάννεις σιταροπούλλες, νάτσ̆ος ή αναψυκτικόν, ό,τι θέλεις τέλος πάντων, θωρείς την ταινίαν τζ̆αι φεύκεις.

Εν ήξερα ότι γίνουνται διαγωνίσματα στο δημοτικόν. Νομίζω ότι εν θα έπρεπεν να γίνουνται σε έτσι ηλικίες διαγωνίσματα, γιατί βάλλει τα μωρά σε μιαν αγχωτικήν διαδικασίαν. Ίσως οι δάσκαλοι τζ̆αι το υπουργείον να έπρεπεν να έβρουν άλλους τρόπους να εξετάζουν τα μωρά. Για παράδειγμαν ένας τρόπος εν' μετά που την παράδοσην του μαθήματος να τους γίνουνται κάποιες ερωτήσεις που τον δάσκαλον για να δει τι εμάθαν τα μωρά τζ̆αι πόσον καλά τα επήεν ο ίδιος ή η ίδια στην παράδοσην του μαθήματος.

Σίουρα εν εφόρουν παντελόνιν καμπάνα όπως τον παπάν μου. Έσ̆ει κάτι φωτογραφίες θωρώ τες τζ̆αι γελώ ακόμα. Εγώ που ήμουν νέος εντύννουμουν ανάλογα με την περίστασην. Για κάτι πρόχειρον εφόρουν μιαν φόρμαν τζ̆αι μιαν φανέλλαν. Για καθημερινά για να δω τους φίλους μου ή καμίαν έξοδον όι τόσον επίσημην εφορούσα τζ̆ιν όπως οι παραπάνω, τζ̆αι βεβαίως για πιο επίσημες καταστάσεις εφόρουν πουκάμισον τζ̆αι ούλλα τα απαραίτητα που συνοδεύκουν μιαν επίσημην εμφάνισην.

Μα βάλλεις μου κάτι ερωτήσεις που εν ι-ξέρω τι να απαντήσω. Έσ̆ει επιστημονικόν τρόπον που να σου λαλεί ότι εννά κάμει βαρετόν σ̆ειμώναν; Στην Ελλάδαν που ο σ̆ειμώνας εν' βαρύς τζ̆αι όι βαρετός –γιατί βαρετός σημαίνει ανιαρός στα ελληνικά– έσ̆ει μιαν μεταφυσικήν μέθοδον που λέγεται μερομήνια, όπου ο κόσμος θωρεί τον τζ̆αιρόν τες πρώτες δώδεκα μέρες του Αυγούστου, που τάχατες αντιστοιχούν στους δώδεκα μήνες τους χρόνου τζ̆αι φκάλλουν συμπεράσματα. Τωρά ίντα συμπεράσματα φκάλλουν εννά σας γελάσω... αλλά για βαρετόν σ̆ειμώναν εν ι-ξέρω τίποτε... κάτι όμως θα είσ̆εν υπόψην του τούτος που έβαλεν τούτην την ερώτησην.

Εν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω σε τούτην την ερώτησην, αλλά, αν κρίνω που τούτα που θωρώ, θα ελάλουν ότι τα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης εν' πλήρως αναποτελεσματικά. Έννεν' δυνατόν να κάμνεις έναν περίπατον την νύχταν τζ̆αι να θωρείς τόσον κόσμον να τζ̆οιμάται στα πεζοδρόμια τζ̆αι στα παγκάκια. Αλλά τούτος εν' ο ορισμός του πολιτικού: η απόλυτη υποκρισία. Τες Κυριακές να βουρά στες εκκλησ̆ιές να δείξει πόσον καλός χριστιανός ένι, τζ̆ι άμαν φεύκει που τον οίκον του θεού, εν τον νοιάζει τίποτε. Μόνον να ξαναεκλεγεί. Για να μεν πω για τους παπάες που εγινήκαν οχτακόσ̆α κιλά ο καθένας τους, τζ̆αι διδάσκουν δήθεν την αγάπην στους πιστούς, αλλά για τους άστεγους που τζ̆οιμούνται έξω που τες εκκλησ̆ιές εν φακκούν πενιάν.

Νναι, εμετάνιωσα που εν επήα αγγλικόν σχολείον στην παιδικήν μου ηλικίαν όπως μου ελάλεν ο παπάς μου. Τζ̆αι μετά εξαναμετάνιωσα που αντί να πάω σε αγγλικόν πανεπιστήμιον επήα σε ελληνικόν. Νομίζω ότι ήταν ολέθριον σφάλμαν η φοίτηση μου σε ελληνικόν πανεπιστήμιον. Θα εσυμβούλευκα ούλλους τους γονιούς να στείλουν τα κοπελλούθκια τους σε οποιαδήποτε πανεπιστήμια εχτός που τα ελληνικά. Τζ̆αι στην Κύπρον τα πανεπιστήμιά μας εν' συγκρίνουνται με της Ελλάδας.

Επειδή όπως εξαναείπα τζ̆αι σε άλλην ερώτησην είμαι παιδίν της πόλης τζ̆αι εν είχαμεν ζώα τζ̆αι φυτά εκτός που έναν μιτσήν κήπον με λεμονιές τζ̆αι ροθκιές. Οπότε εν εκαθούμασταν να θωρούμεν ούτε πότε εμεγαλώνναν τα δέντρα ούτε όποτε ανθίζαν. Α! Η γιαγιά μου είσ̆εν τζ̆αι τσαρτελλούδιν που άνθιζεν κάθε άννοιξην. Το μόνον που αθθυμούμαι έτσι διαφορετικόν ήταν τον τζ̆αιρόν που επερνούσαν τα φλαμίγκο που την αλυτζ̆ήν της Λάρνακας που επηαίνναμεν μερικές φορές οικογενειακά να τα δούμεν. Αλλά τούτον εν εγίνετουν συχνά. Άτε να εγίνηκεν για τρία – τέσσερα χρόνια.

Εννά 'θελα να πάω σε μιαν εξωτικήν, ερημικήν τζ̆αι αμμουδερήν παραλίαν. Να έσ̆ει τζ̆αι καλοτζ̆αιρινόν κλίμαν. Να μεν βρεθώ σε παραλίαν τζ̆αι να 'ν' σ̆ειμώνας. Θέλω για έναν εξάμηνον να μεν θωρώ κανέναν μπροστά μου. Να τζ̆οιμούμαι ούλλη μέρα χωρίς θωρώ το τηλέφωνον να χτυπά τζ̆αι να με αγχώννει άμπα τζ̆αι εγίνηκεν τίποτε. Αν εμπορούσα όμως να πάω τζ̆αι σε άλλα μέρη στον πλανήτην, μερικά που τούτα εννά ήταν σίουρα το Μάτσου Πίτσου, οι πυραμίδες της Αιγύπτου, το Σινικον Τοίχος, τζ̆αι εννά ήθελα να επισκεφτώ πόλεις όπως η Σιγκαπούρη τζ̆αι το Τόκιον.

Βασικά εν θα εσυμβούλευκα κανέναν να πάρει δάνειον που τες τράπεζες γιατί τα επιτόκια τους εν' ληστρικά. Τωρά αν τούτα τα δάνεια εν' εγγυημένα που την κυβέρνησην τζ̆αι έχουν χαμηλόν επιτόκιον μπορούμεν να το συζητήσουμεν. Αλλά για εμέναν το θέμαν έννεν' αν θα δανείσει κάποιος μιαν γεναίκαν ή έναν νέον αλλά οι όροι του δανείου. Τωρά που τζ̆ειαμαί τζ̆αι κάτω για τες γεναίτζ̆ες ειδικά νομίζω ότι έναν μικροδάνειον εννά τους εδιούσεν μιαν χρηματοοικονομικήν ευελιξίαν τζ̆αι ρευστότηταν που υπό κάποιες άλλες συνθήκες πιθανόν να μεν ήταν τόσον εύκολη η εξασφάλιση του. Αλλά τζ̆αι τούτη η ένεση λεφτών εν' για περιορισμένον χρόνον. Εν μπορώ να σκεφτώ με ποιον άλλον τρόπον θα εμπορούσαν να βοηθηθούν οι γυναίτζ̆ες τούτην την στιγμήν.